Ny aspiratera de fitaovana iray mandeha amin'ny herinaratra natao hanadiovana ny efitrano iray, ny <hesitation> asan'ny aspiratera de natao hitroka vovoka sy fakofako ambany fanaka ireny.